Too ri'ak ni epu pakrə na dooni a buttəi, lellei, but gə, i in rent, amaa renta eti zak rigaya. Sai dei ni goosa pun arak rə ri'ak, bo, gomnati gə a iu in inge na zaa səna gwentə ana dəl rekan ya ko nita rek rekən dəl mu'ut. Amaa ma'kaa rook rə, dəl gə gabapu rigaya. Gwen ri'ak irəm ɗe'rəska rat, ipu du'uk seu rə, dəl bo ri'ak zaka na zaa gwaama zirirəm pu laakrə. E ii enge gomnati na səətə, səna zaa gwen irəm nita at. ri'ak, i doo bonge ziri kaina ɗe'rat pa, amaa ziri i meegəspa gomnati kə tomtə ziri sii kə tor ro, sii kə meegəsən ziri ɗe'ka ratattə ai gə anniya. Nok rat na de'saa zok gə maam gə zak rigaya. Maam na zaa na zaka maa ziri seepu ipu wot ipu wottə. Ri'ak dənandə de ima'anak rata at pii pa, zaka na zaa sei wəərəs gwaam a zirirəm, ara zaka maa dakənka oomi sə maam ɗa-ənak piipa, sai. Nok riik, e oorə gomnati na səətə na zaa, sə na za gwen na tor ro sə na doosi de'rəka rattə az. de'rəka rattə az, ina de’ dooni a ii rə ai, i sətə roopa, i esə dooka, amaa i tor ara rəpa ha, ina keetən, dooni maa isak i og ana keetən ri'ak i kinsaa gə. Ina doosa bonge anan kana go'rəpa, i de'pu roo gə iya keetə ipu kweerək we'te rə topato’ sii pu to'ok ziiba rə gə, aneni rek mu ya, dookaa rooz rek ya goopu ni beerəka yangirə kak. Nok riik e pu derək aa gomnati rə. Da sətə sənator ai rə səna doosi ana kamtə de'rəka rattan, zə so̱o̱sai. Dəlla al za laak sə za gab ni aa, buta at maam pe'rəsək, zaka pe’ rəsək, a kink billa maam oomi pa. Nok riik go'gon araa baakənak, amaa baakaa eki woo, sei rat na pii, nok rata kadə eti, dante a i kadə eyi maa, i gab i bag ban <hesitation> rentaa baatə. Nok riik epu erərə na gwera gbilal, useni na usuko, gomnati kana gab səna eso dooka pa, na kin iya dooka rəi boo iya i serəm bil sii duuk ona na na oomii. Nok ina pu gabtə offis sə, i tom uri ori boo ipu kamtəki we'tərə topato pa topa Ipu dook bonge kaina de'pa, amaa koo boneya nit pu todəkrə <hesitation> luumorə, ipu yibk sebi rə i pu kink we'tərə. Nok riik, epu erərə na gwera gbilal, useni gomnati na totə haa rə səana doosə ziri paka de'rəka to̱ ni npu dook rə ak ni n ii minge jiri ina kin jiri a oomii serəm bil sə i serəm ɓa boo ana gomnati doon boo esək jiri a iizan. Nok iya i og de'ka rata asi'an bantai i pii, amaa iyai i pu i dakpa. Soo epu oorəkrə, gomnati na totə səna zaa gwen anan. Ee, bant ara i dooskən jiri ina kam ina esi kaa na aneni, go'gon kam, amaa ina meegəs, mona baa sə niteti na piipa, mona baa sə maan na piipa, mona baa sə an <hesitation> na pii bárə roopa gə, tinka a rok a pake aa paje ya. Mona baa mona ogsə gwaag maam na pe'an zaka na pa'saagə a gəəpu gə, gəəama pitamdə. Ni a má pak kaa, gə gə a gəəpu gəəma idoo pitam də. Nok riik gomnati, na pe’ na de'na donta ittərət səna koos də'a yankarək, səna jiri nok ko jiiz ina pa, mona doosu na pa, dook bonge a le'lubo rent. Rent boo, á ziiz ruurə run ai, laa rentə sə ruurə ai, i doosa bonge ruutta ruurat. Ri'eki gə rentə a laa, amaa a laabilaa oomik rəpa ana a laa bilaa oomik rə pan sə ozan kaa saa go'rəpa. Soo jiri a tumma i gbiik nok dooka sebi ai i pii, iyai i pu gbiik i pu geek bonge ipu kink weesə, weesa roos maa <hesitation> esən reuta i rekat pa. Gən gə rentati utə i gaa gə bonge bopu riikən re'sat tə, riikən an <hesitation> a pu yiko andə apu yikb anandə, nok anani, to mondə mona de’ sə mona ke'gəs hakkilo sə mona baa, akə kin. Ziri a ninka ai gə sewiya ai yi i kamni toms ya, i regə i bo. i go'rə aneya, haa sii. Ina doosaa diga bala ri'eri ga, mii kə oksə aneya. Gwenə a eni ma’ araa kə sundən nak. Jiri ya ninka balai gə i doo ni mii dooi yak ya. Sə ninka nii dook ma, mona dook mona de'ek rab, mona də ko ittərə koo taatə, piipa, amaa a du'uk, a də'm, a du'uk komnaa, koo mubo a də'm, a du'uk haa bambərə, yanga yee tat ma apu du'ruskarə, apu de'rəs karə. Saa pate bota saa nootək at ya. Moogə, na tomsa moosə de'ka anan rat gə, na ɓomtaa gə, bo'ta a yerək areya. Gwankə sə jiri ga i gəə i kam tomsa go'pas. A og jirii gə i pu kamdək jirirə sii togmi i kwee wees. Soo nita go'pat, gomnati bonge mona daa. A daa agweno a pane go'okan ya, sə kamsə kaa gə <hesitation> arə te’ pan ya. Nok riik, anaa go'rə go'pan sə mona pu ke'ek to'rə, bil gə eska tomsa a kank oomi, saa kangbukən gə, mu zura mondəl, gə saa tokən mondəz ak. Amaa anaa go'rə go'pa an, ina doosa monge go'pa, sə mona pu go'rəkrə, weesa roos maa a okpa. apu go'okrəkaa, ree ara go'pakrə pa, nok i anani go'pa, mooboo apu go'okrə. Nok riik a gəə sundumerə, a gaə ga andə te’ saa gweno ana eni, saa sundə bonge, gomnati gə kees nok ona. Nok riik npu edək kala ziizə, na gomnati gaa, kama tabs zok pa, ana bonge go'pa an, na doo ge go'pa ziiz a maa i doosu ii i doosu kam i esu kangba ara rook rəz səna girə ana go'pan urmaa pu ullə paa. Nok riik, epa erək rə na gu givera gbilal, gomnati haa na toca səna gween anan, bo'ta niigare rə, gwaam piipa, niigag rə niga oomia maam gə piipa̱ oomi pa saa tor gə taatə. Bil na ballaa, saa gurə ana go'on, nok saa ree mu, saa duu paka ullək.